استخدم وسائل التواصل الإجتماعي لمتابعة الأخبار ،أحب متابعة الصفحات الإخبارية على تويتر ،وفيسبوك؛ لأنها توفر تحديثات سريعة ،وآنية، كما أنني استطيع التفاعل مع الأخبار ،ومشاركة أرائي مع الآخرين ،لكنني أحرص على التحقق من المصادر ؛للتأكد من صحة تلك المعلومات.